Amin'ny fampiasaina ny episy <hesitation> episy ahitagna otrikaina amy sakafo, voalohany aloha ka ny tsara aza de mampiasa episy maro ratsy hoe misy zao na zao de aza mampiasa episy le sentetiky fô i tsirondraha aby reo raha koa afa maromaro de efa mahamanana gout araiky.